Jonã juahà jnanà nonê guiohà maùnã manã einã manã maùnã manã lùã tønå iâ jouà laã iã joà laã guiónà jnanhà laê lùã maùnã mango tohå lià tsùà bahâ maùnã mango sùà tohå lià nenã zøhå zøhå diciembre iã lioè tohå lià táhå zøhå enero febrero tohå lià søâ ziaã jmaønâ lùã ziaã jmaønâ lùã súhã lià jonã jeinhå jmùnã ziaã mønâ tøhê jiánâ jmùnã jonã jmaønâ áhã jmaønâ iã taã áhã baâ nionê este manã manã mango jonã ziaã mønâ tøhê jeinhå jmùnã lià jonã jonã súhã mønâ tøhê niounå guéã nenê mønà jonà tianè nonê <noise> tianè mango jonã áhã mango jonã <noise> laê lùã guiohà manã chahà nonê zaiå bahâ manã chahà nonê søâ manã chahà jonã nénå ziaã chahà tùhå zøhå junio manã ziaã chahà tùhå zøhå junio manã ziaã chahàzøhå marzo abril jonã tohå lià nonê tohå tohå lià jonã manã zaiã zøhå junio chahà jonã <noise> láhå jønè tsouã baâ çúhã chahà nonê ñanã chíâ bahâ chahà jonã nonê chíâ paùhå chíâ paùhå jonã lùã çuhå tsouã. Çuhå tsouã lùã jmaùnhà guiánhã touã jeê paùhå chahà jonã tahà tahà líã guionã tsùã tsouã mønâ tøhê çuhå paùhå chahà jmm ziaã baâ jinhå nonê ziaã baâ jinhå janê zøhå marzo abril bahâ tohå lià nonê jonã manã ziaã nonê jinhå çounã zøhå agosto manã líã lioè manã líã lioè ziaã jinhå jmm çoâ nenã líã lioè ziaã jinhå ziaã guéã bahâ jonã tùhå zøhå agosto septiembre octubre noviembre diciembre çonã nenã tóhã jainã guiohà jinhå nonê jmm iã jonã <noise> guiohà maùnã manã nenã ziaã bahâ liónã neinâ maùnã manã laê lùã guiohà maùnã jmonê maùnã jmonê tsùà tsùàiâ naunã nionê çuhå tsouã maùnã minhà jonã nionê maùnã maùnã mønã jmonê ñanã jmánã taã tiánã jmonås jmaùnhà çuhås taíå maùnã jmonê jonã jmm nenã lùã guiohà maùnã minhà jonã iã jonã líã liónã neinâ bahâ nenã maùnã manã ziaã lahâ jmm liónã neinâ bahâ nenã ziaã çónhã maùnã líã tønå tønå guiohà iâ jouà guéâ guionâ jnanhà tsoå iã ii taã tønå nénå jonã jánhå taã jninå tsouã jánhå taã jninå tsouã iã taã tønå <noise> ziaã bahâ féà ziaã jninå tsouã féà jninå jmm café juáhã féà féà café çoå féà criollo. Jninå bahâ manã nionê <noise> chíâ taãtiánã bahâ jonã ùnhã nionê café liónã neinâ bahâ café ziaã nionê liónã neinâ bah féà manã zaiã tiuâ laã guiaâ manã ðùnâ tsouã lùã õâ manã õâ junã féà este einã féà zoúnâ tsouã lùã jnínâ søâ báhã féà çoå nénå çínhå mønâ jninå jninå jiánã bahâ tsøã nenã café ðoå nenã jonã féà nenã jnánhà juáhã tsouã jiáâ manã çínã nénå manã çínã jiáâ féà mønâ tøhê tøhê ùnhã tsouã jmm laã nenã bahâ lùã laã nenã bahâ lùã iã jninå tsouã iâ jouà laã <noise> jonã juánhà jnanànionê guiohà riã ðùnã raã ðùnã nionê ziaã taã tiánã pahâ raã ðùnã iã jonã jnánhà reã lùã guiohà raã ðùnã ninâ juáhã chíâ guéã bahâ çúhã guéâ jmm ñanã çuhå çuhå tsouã raã ðùnã çuhå tsouã raã ðùnã ñanã çuhå tsouã monà çuhå tsøã chíâ guiánhã tsøã jmaùnhà ðuínã chíâ guiánhã jmaùnhàjuøà ñanã huhå baâ tsouã tùhå lønè nionê huhå baâ tsouã tùhå lønè maùnã raã ðùnãnenã iã jonã nenã lùã çuhå tsouã çuhå tsouã nonê láhå jøè jonhå ziáâ ziáâ ziáâ jonhå nionê liónã neinâ jonhå ziaã ziaã jonhå manã aunå ziaã jonhå roúã ziaã jonhåfoã. Liónã neinâ jonhå jonhå iã çúhã tsouã çuhå tsouã çuhå tsouã tionhâ nonê <noise> laã nenã bahâ lùã guéâ jnanhà ziaã liónã neinâ jonhå jmm çounã nenã bahâ.